Pos el cocu se puei gastal de munchas hormas: aralláu palos ducis, lechi cocu pala sopa o'l curry, agua cocu pa bebé-la o mesturá-la en batíus, azeiti de cocu pa guisal o freyil, i la crema cocu palas salsas o los gelaus.